Ni, nie- nita nie ni nderetwe embu kana ino, mbiruri sub location, Embu district. na maisa maria tuningikorwa nainam nav au vuva mai maumu, nundu cukuru, cukuru twaumaga ava tukathie kindu kiiometa igiri, igiri kuria twathomagira. Na guria gukua lundi, ko twathiisaga tukarewa Rutha mundu ngebere yaringwa thamugwanja tugacoka. Koguo na twarecagithaa riri, ithaa rimwe. Twarewa ithaa rimwe kuirenya riria mund angairagakuma cukuru nginya mucii ni athii ethiririe mucii ngina nimumamu nimuthondeku kiria athondekete. Mundo arume. Ni acoka ringi ne irenya. Na wath kuroria vindi iyo ya tene, twa twanathomaya, twathomaya na thina imwe nyingi muno. Nundu vici ko twariragirwa sukulu. Niwithira iti matiatumagirwa maciringi indi iyo, mbi vindi iyo arindi icio niciaturaya. Ka uniformka uniform karia mundu aguragirwa, kaguo kamwe. Kau niko ya cukuru, akorwa mundu akathii candi miko gakarurwa na nika uniform ya cukuru niko kaagekira kiratu. Ni neki yani for example, nekire kiratu nathii secondary, kirato giakwa kia mbere vau nivo nekirire skuru kio na na nauma skulu indi io, naukaga naoruta nguo cia skulu, ngekira mura mucati wingi wai vau ngiruta cia skuli ngitigwo na cati their, na uguo ni muno muno ni kurithia. Vava, msee thii ukarithie, ngithii ngirithia ngiroka. Na vindi iyo, twararaga nyoma iyo irarugirwa, nwayo, tukumama. Nwayo mburi iri, nwakuo mburi iri, na nwakuo riko riri koguo, gitandu gitanda gitingyonekire. Twaragirwa ngunia, ngunia niao ciaragwa thi, na gacuka. Nonage mami atwiara uguotwi atwi thaka ciake ithatu. Agituguika. <noise> Na riumamite uguo ukethiririaaa ukethiriria <noise> mucoro niunikire kuria tumamite. Ta indi ingi niratarania mbura yaurire ne ikiuna, ikiuna igiuka nyomba, <noise> yaukirire kiagari kia mburi, nuurona twa twamamire muthonya ucio Gutiamamikia, nondu nyomba yothe yekorire mugo na ndaka. Umuthi uo turi, kana kakiciatagwa uguo, ni kiratu. Sukulu, sukulu, sukulu karathi boarding Gekiri kagiciarwa kena kiratu na nigekire maundu mothe. Ka ka karerarerwa nikandikire maindi. Kuma vau kana, guti ndui kana ndui gatainakyo niundu matuko ma tene ni mathirire. Andu nimaukire utherire. Kana nikandikirwa maindi. Kuria, kuria, kuria. wana nwakarege kuria irio iruugitwe ka irathi kugurwa kugurwa ndukari sia kugurwa. Nwa tue indi ya tene n indigo mundu atagunagirwa. Umuri uyu gutikundu takiu, kana ka umuthi, kana kagikinyagia seka gikinyagia miaka iri, kau. Kathiire skuiu tene. no tue tene, mute athiriu miaka mugwanja, na tue twathimagwa na njara. Kogoo mundu enyita gutu guku. Akorwa ti winyita gutu ni usoka mucii koguo gutikuthoma. Nginya riu njara yaku igakinya hara inyite guku nirio ukathii skuiu. No riu ka miaka iri kai skuiu. Ni ugakauria na kithingo, urie gaka nako ko kathomire ri. na keganata atia. Ukithi kuroria twana tuo umuthi, ti, undu umwe na ciana iria ciai tene. Cia tene ciai ndumari. Cia umuthi ni mona tako cia ukire utherire niundu wana muciari ucio, anake ai utherire, no mociari wa teneee. Nimona tako mui ndumari tondu gutiai goku utheri ka ni atia vaundisi. Ringi tene, niwethagiriria muciari umwe, tatue gwetu, aina, aagia ciana vakuri ikumi, ciana. Ciana icio ikumi cioothe ni mociari ciuyu. Cianairia niukavota kuthomithia Iria nyingi itiathomaga. Umuthi aciari a umuthi maragia kamwe twiri, mundu akinathiria uciari. Tene ni ikumi and- a kuthii na mbere. Koguo toto twiri twitwivindi iro mai natuo nitukuvota kuthomithakia twigumbike, twike maundu mothe wona turirwe wa kuria muciari angivota. No tene ti uvira toothe ikumi. Koguo ni nwambugire umuthi, ciana cia umuthi ni mbega, ngurukia <noise> iriaciai cia tene cii, ciai ndumari na wai ukoroniri kaa ndici koaciari atene mariaria atia ka ani indo mai nacio nyingi kaa ni atia. No uthomithia wa tene wait hi muno ti undu umwe na umuthi.